ترى مرة سؤال غريب اول مرة حد يسألني السؤال ذا. لكن انا لو بصيت سمك الصراحة بصير الحوت الأزرق كبير مرة ده. ماني متخيل مرة ان انا اصيد سمكة صغيرة ومرة واحدة كده. يجيني سمكة تانية اكبر مني ومرة واحدة تاكلني فلا خلني فالحوت الازرق الكبير بكون مسيطر اكثر وما حد يمديه مرة ان هو يقرب مني ولا شرايك؟